Orait ta pox xalapang tavai mem pana taxtex lo mema nagani lo mema laxliax. ta pox ang ngina lapun aino riga oti mem ngani ta pox ang riga pising pantang saxsax eta xala. Pox taxtex mem ngani tuk longina mem ngani ta pox ang mem ta tangintol tana gavexa tokon sombuxan kain pox ne ta pox ang pavak ta saxsax etang xala. Stat longina tivumem riga po mat ima- ima- ima tuk namem longina memming mem ngani ta poxang. Mem ngani mem tangintol mem minang mem malapen mem mas ngani ta pox ang mem mas ngani to pox ang ina giot gavani tang malapen sia mem lo xuliti mem a- a gavex pe tokon xeta pox ngani ta pox lo lana sto gavex nuk ngani ta pox ina siva pox ve mem ngani ta tangintoli mem- mem minang lo xula siva lava ga ra longina mem minang giro.